Livi <hesitation> jnuye na ja'a nkanchi jnu ye kuenda nka ta ye kue'e kueti nka lo inono á, te jnu ye nde ye ama nka xi, jnu ye livi ni'no ña'anka ja'ni á, te nda'a nduxilinu'u á, lo teña'a koyoi kolo ji'naka kuxi nkaso ndute ni xiko i'i nama lo ja'ai koyote, te laa te jnu ye ni neneso lo ni ixiso naá, te kava nchivi á te kikondee nuu <hesitation> kava nchivi á te kivi nuu ye nda'a nduxilinu'u á, te kikondeña'a taka nuyɨkɨ nkaso á, planta ye'eso á, taka lɨkɨso á kijoluku, nakue'e lo na nóña'a nka ye ja'ni naá, te jnu ye kuu jnu'ū nka te orre nka lo kuu ye jnu'ū naá, te livi nduku ye chujlu já, te xikoi te kikondee nuu nda'a jnu ndoko, a jnu ña'a te nuu nda'a yukuyuu á, te ki kondee pechuso á, te nani'i ini nkaso kuenda ta ye kue'e kueti naá.